أول حاجه تفصل الكهرب، ثانى حاجة تنتظر نص ساعة لأن هذا الفر-الفريون، ثالث حاجة-حاچة بتفظى الثلاچة تماما أول شي تفظى الثلاچة تماما تماما تماما ما تخلى فيها ولا شي، ثم تخ-تخرچ الأزراچ برة أتغسلهم سواء بالموية أو بماء حار أو بالسائل الصابون أو شي، ثم أن آخر حاچة أنك تت <hesitation> ترچع كل حاچة مكانها وتصبر ساعتين وتشغل الث-ثلاچة مرة-مرة ثانية.